Hitaande deemil wen tede, nden woni ko puɗumi masteer fa ngoɗɗoyiimi. Ndenɗon hitaande, hitaande welnde dee. Sabi nden tawi jannde dakam mun ana e neɗɗo, ana anndi ko woni koro mun, ana anndi ko janngata.